Do prej ideve t’gabume që jon për qent osht që qent shohin veq bardhë e zi, nuk osht e vërtet’. <hesitation> qent munen me shfaq n’ftyrë kur kan bo diçka gabim, nëse ju vjen marre shihet n’ftyrë, edhe kjo nuk osht e vërtet’. Nëse qeni han bari domethon që qeni osht smut. Ose ideja qe 1 vit i qenit i ka gati sa 7 vjet t’njerit, që as kjo nuk osht e vërtetë.